Indoneziya madaniyati ko'p orollar va etnik guruhlarni o'z ichiga oladi. Indoneziya dunyodagi eng katta musulmonlar aholisiga ega davlat hisoblanadi. U davlat asosan turli xil yo'nalishlarda mashxur hisoblanadi. Misol uchun turli xil san'at turlari va raqslari shu qatorga kiradi.